Ok everenagi kopuna wa vearawai pe no personal wa, waveaina ana kilagia. Au emelo amara ia wa ia melo kamuna, au kei ia kamu, ne ia wa no au geku gavearawao mulinai ne ia au evakilakuo, au wa oi a admire mu rakavamu wai na rakaveaina ana vakilamu? Ne eveamaio, au upukuna gegeiaaokuo, upuku vavinena genai, au upuku manuale ekwareaole, vavinena genai eveamaio ne ema vevamaaiole. Aonai au pe skuli wa, ema vevamaaiole ne rorinai, aapirageao. Kwalana ia makina wa vanugai melo namana, vevai aorai, rupu aorai evevailigawai, ne ai niuniu auna, ai waveaina melona. Ne ia kolemana vanuga aonai aunilimalima maparara ripara. Au upuku genai ema vevamaaiole aonai ne vanamo eapirageao na na au ave paruole kwalana au wa askuliwai. Na aparuo ne au akilao, a au ai aririwana, waveaina avakilaao. Na kavai wa ai wa vanuga aumai, au waauku maparara vanugai gealuwai ne rawali rawali pakara velea pe au high school ai ana laka au gev Kepikuo kapuna wa au high school ai pana laka aonai ne eaunilimalima emelo amara geveuguagiao ne gevakilaao, o oi ia gena wankina ka pono aoa, pono aoa pene laka skuli aurai. Ne au a, au akilao au pe waveaina pe ai nama. Anyway ne, au waveaina ne augamagiole, o au wa ai geku paka au no ma aunilimalima ka paiana giaa wa kwalana au upukuna gegiaaokuo pana nugairagera geria ririwa ga na. Gavearawao ne melo namana, iwaguna melo voovagi geniuniuna, arawara gevagirana, ne mage geria ririwa kalara gekalagirana. Ne au emelo amara aririwa wai kapuna kiana wa waveaina. Au geku lewana au geku ririwa ae kalarawai na ia niuniu ai ripana, era ripana na ai waveaina, ai ene niu ne ene laka waveaina, ia ai waveaina. Ia wa rupu inagulura keira kamura aorai wa ia wa wagia vea, evevailigawai. Evevaiwai makina raki eapiwai ne era au maki pe ai waveaina ai raki aapiwai na ia aonana wailiga kamuvagi, ai two wa same background na gaveamaio, ia maki wa divorced parents aorana eveamaio au maki waveaina. So Ai gema verawali wa Palaguna eve maaiao that ai pama verawali ne au wa ia aririwa ana kiana wa waveaina. Melo namana, lewana ia genai ia ae inaguluna, vanugai ealuna, rakau kiara ene rawalira wa, enema veamai agira enema veniku. Ai kamu pe eveaina, rorinai veairai, pae veririwamagi, waveaina. Ai wa waveaina waragea aumai era ai kipo rorinai aumai. Ne aapirageao wa, au wa maunilimalima ka wa ai au lakapiai, waila waila wakavai ai au ao na vanuga aonai. So au upuku eririwaole era au evekwalavi agikuo, au inaku amakuna maki au ai au giaaoku ne pana nugagiragea ulanana ne gena ririwa akalaaole, emelo aapirageao ne aulamagiana ne naumai gavawalarao ne gaaluaona. Vaara wa na vearawa pe inaina e vaara waeau rekeara mage walana na rapana ae lugarana, maga kilagi gelegelerana. Vaara ne no ana api ana laka, ai gakoo kamukamuna waila maki ai ai ripara ai rakau gakilagina. Ainaina ne no au wa maki paru auku na ai paru raurauna wa ene rauraua ne paru wa rakau kalagina? Vearawa pe gera pe aluao Maga kilagi gelegelrana ne gaaluaona waveaina. Ia eveinaguluwai ewaguna ema aluaona ne au eveaina augamagio, au ka pene inagulu au pena giaaoku wa nama. Kwalana au geku future au pene family peneve kamu aonai wa at least ia wa pene napa ali kapuna wagia kwalana ewaguna moni, melo pene laka skuli ai wa monina ne skuli rageana kamuna peneve rawalia. Moni aikina aonai pene pene aoneka auna raka veaina pene laka kwalana vanugai? Aurai ne avakilaana, pono kalavo kalavo ne rakau wagira pe ao koukouria ne ia genai wa agiaana, ia wa confident rakava rakava lewana ia ai gena ao koukou na ia wa, oi ne rorinai, oi ne pie wala, oi ne oaovo aovona? Ia wa e rely na, Palagu genai e rely na ia wa waveaina ia wa strong believer waveaina ana kilagia. Aurai ne au wakamonagi ia genai mava iligaana wa.